Mah, mi dieiva nisciun di doî. Into senso che ëse famoso ò ëse avvoxou a no l'é unna cösa ch'a me tia. Fòscia un muxicista dieiva perché a l'é unna cösa ligâ ciù à l'arte, à unna costion artistica, però o fæto de ëse famoso pe mi o no l'à nisciuña importansa.